Eng somaneti, <hesitation> kokwatinweki kokararani amuu suko kararani kanetisyet koneti piik tukuuk chechang'i. Ineti tuuk cheiteptai, inetin akot nging'alal chito kingereza ingeni, kopwa piik chepunu emet akee akong'alal kutit nepo kingereza ingeni. Ko amuu kinetkei ako kikonyo kanetisyeti nenyokonetin, mamii chii neingen kongalal kingereza inekei kopatee ketai kanetishet kapet sukulisheki kinetin anyuni akoi inai ing'alal. Akoi inai okashine ak piik chepunu emotinwek cheloeni emotinwek che terteri, ak lughaisyek che terter ko kararan kanetisyet ak somanet.